أحسن حيوان نچم نشبع بيه روحي هو الكلب، علاش الكلب خاطر الكلب وفي آآ صادق في مشاعره كيحب يحب آآ بصدق وكيكره يكره بصدق، هذايا هويا معناش ما عنديش وسط يعني يا نحبك بالحق يا منحبكش يعني يا نكون وفية ليك يا ما نحبكش ويكهو.